بالطبيعة بيش نهز معايا أقرب الناس ليا الناس اللى نحبهم والناس اللي يهتمو بيا ونهتم بيهم ولي هوما أقرب معناتها أكثر ناس مقربين هما أولادي وبالطبيعة راجلي عندي أربع أولاد وعندي راچلى إحنا هاكايا نكتملوا نكونوا هزيت خمسة معايا للمريخ آآ.